hit ìsch Sàmschti ìch hàb ke Schuel àwer wann'i àls ì d'Schuel bin hàwi òri gare Anglisch g'hett un des waije dem bìn'i hit euh euh Anglischlehrerin

Le progrès c'est sans doute les ordis, mais est ce vraiment un progrès ou plutôt une régression, J'en suis pas sûre mais ça a chamboulé la vie les ordis, les portables et maintenant l'IA Je sais pas où ça nous mènera mais ça simplifie quand même la vie, et ça la complique aussic'est une situation complexe

sch hàb viel Pflànze ìn mim Gorte euh de mànn esch anglisch gewann un esch laider jetz g'schtòrwe àwer euh durich dem hom'r e gànzer hùffe Dìngs ewerhöpt euh décorativ àwer ö pààr beem fer äpfle nusse euh pfirsche beere zìmli Dìngs àwer esch màch ke gar Gartel fer ze asse oder fer gemiess ùn so des käufi ùff'm marik

Dìs ìsch ké ènfàchi Fröj. S'schlìmmschte Buech, wann's richti schlìmm ìsch geh-w-i nìt bìs ùff s'Ang. Àwer worùm ìsch's schlìmm ? <hesitation> waje i d'Nàs voll hàb, odder waje wie's Àngscht màcht, àri Àngscht màcht. Àwer normàlewiss prowìer i do aa ìmmer bìs ùff s'And ze gehn ìch hoff ìmmer, dàss e bìssel ebbs güets rüsskùmmt noch. <hesitation> S'schlìmmschte Büech ìsch's mìt de <hesitation> wàs es verzehlt ìsch. <hesitation> ìch gloeb ìch wìll do hàlte ìch kànn nìt rìchti Àntwùrt gänn.

isch hàb minni àrweit sehr gar ùn hà bìn hàb rechti chànce dàss i dàss i ohri gare hàb wàs i màch ìsch hàb àls kenn rechtichi probleme oder euh esch lehr Anglish ùff de Universitéét ùn no muess i a ìmmer màche dàss i d'litt ìnteressier die jùnge ìnteressier àwer euh bis jetzt euh geht's ùn muess mr àwer wünderli sìn ùn ìmmer euh meh wìsse welle fer dàss mr mìt'ne widderscht kà rede ùn se ìnteressiere no voila ìsch meuss àls widersch lehre ùn des esch wùnderbàr

wàs ìsch àm leebschte Kòch esch gànzer Sòrte hùffe Sòrte Saladle ùn de gaar à bìssel ìnventiere wàs'i zàmmemìschtle ùn nò Sùppe hàb eu hòri garn Sùppe ìsch ess àls wenjer Fleisch nò ess'i nìt veel Fleisch ùn gemeess hàwi gare euh reuj kòcht purée ùn so hùffe Dìngs màche eu gar à bìssle exotisch òder chili con carne àwer ìmmer nòr mìnni òrt ìsch hàb gaare wàs wiem'r seijt Fusion nò nemmi à bìssle vòn ìweràll

Wann i s'Fenschter nüss luej, seh-w-i ùf ènere Sitt e bìssel vùm Gàrte, ùn euh... wie scheen noch... na s'ìsch fàscht Wìnter do mìr sìnn Angs November, noh ìsch's àls wenjer grìen hein, nemmi fällt euh... Blätter àn de Roseaux ùn àn de Vignes vierges hein. Ùn ùf de ànder Sitt seh-w-i näwer ùf min euh... ja Gàrtehissel soej mr, ùn do, ùn s'wùrd schon so làngsàm Nàcht, noh seh-w-i mehr Reflexion vùn mim Lìecht, wie... do nüsschint. Voilà, vìllicht hìlft's e bìssel, gall ?

gueti Frìndschàft esch wann d'Lit garn mìtnànder sìn vu sie schon kanne zìmmli guet ùn no kànnm'r verzähle wàs geläufe esch euh wàsm'r d'letscht exposition gsahn het vìllicht ... euj mìtnànder fòrt oder (eijr) ebs asse Lit wie euh garn hàn zùmmekòmme trìnk gar eins asse gar a bìssel mìtnànder nìt so komplìziert ùn voila do brìng verbrìngtm'r schon a gueter òve mìtnànder

Ìch màch scho zeh Johr Yoga, ùn jede Morje wann i ùffsteh fàng i àn mìt'me Mouvement, zwei wann i au àri fréi mües schàffe màch i ìmmer èner odder zweies. Dìs dürrt fìnef Minüte ùn nìt meh. Wenn i meh Zitt hàb, ah jo dürrt e mol zwànzisch Minüte, hàlb Stùnd. Ùn noh...do... odder kànn i ùff de Bodde ùn kànn d'Arm schìttle, d'Fìes schìttle fer dàss d'Zirkülàtion geschàfft, odder de Bùckel guet Rùnd màche, fer dàss me si bìssel (...) eb dàss mr ànfàngt. Ìmmer guet schnüffe, dàss mr nìt stressìert ìsch ìn de dùrrich. Ùn noh euh... ebbs hori... horich àlso Müsik, odder ìch fàng ìmmer noch mìt de Zittùng lase, dàss i wèis e bìssel wàs loeift. Wàs màch-i noch ? Ùn prowìer e bìssel ebbs ànderscht ze lase oe. Romàn odder ebbs, odder e Magazin, odder so ebbs. Ùn mìt dem fìehlt mr si besser jede Doe.

Ìch bìn ìmmer àri gare ìn d'Schüel gànge. Euh... s'het mr gfàlle, ìch bì güet gewann, hàb... bìn ìnteressìert gawann, wàs i hàb ghet. Hàb minni Kàmàràde, Kamaradle gfùnge, ùn euh... bìn ìm Carole s'Hüsse ìm Hoft hàà'mr gar mìtnànder gspìelt ùn euh... ìch bìn àls ìmmer mìt e pààr hääm kùmme, ùn (...) àri güet gfàlle ùn bìn i oe Scout gewann, ùn do sìn oe e pààr vùn de Schuel mìt mìr gewann, noh sìì'mr fùrt die Ferie, ùn Camping gemàcht ùn so Dìngs. Ìsch schùn prächti, a scheeni... ja euh... jùngheit ghet.

Ah dìs kùmmt drùf àn, wie witt dr...euh... de Frìnd ìsch. Euh... (...) er kùmmt ze mr, noh màche mr ebbs mìtnànder euh... odder àm Telefon noh mìtnànder e bìssel redde. Euh... s'kùmmt drùf àn worùm, dàss mr heim weh het, ìsch mr fùrt ùn ìsch weddi gewann, mr mues prowìere mìt de Litt ze redde. Ìch bìn ìmmer defìr, dàss mr prowìert... euh... sortìere, mìt de Litt redde ùn explizìere wie mr si fìehlt, euh... worùm ùn so... dìs ìsch rìchti wìchti, dàss mr so ebbs màcht. Empfehl ìch... pfff... ìsch dìs guet, dàss mr hääm geht àwer vìllicht oe nìt euh... s'kùmmt e bìssel druf àn wie... worùm, dàss dìe Person häämweh het.

Wenn ìch e wìtti Rèis màch <hesitation> prowìer i ìmmer <hesitation> Hüffe Ìnformàtion ze lase, ùn oe Bìecher fer ze wìsse, wie i ànne kùmm, wàs ze sahn ìsch, dàss mr e bìssel (...) ìsch. Ùn noh (...) drèi Wùche eb dàss i fùrt geh fàng i àn, e bìssel Sàch mìtnànder zàmme màche, wàs i mìt wìll name ùn noh seh-w-i vìllicht ebbs fahlt, odder ìn Kläder odder <hesitation> ìn ànder Dìngs, wie mr brücht <hesitation> wa'mr <hesitation> schwìmme wìll odder <hesitation> (...) màche odder so Dìngs. <hesitation> Ja, Ìch frei mi ìmmer, àri. Ùn nàtirli mues mr e Sàch koejfe defìr, <hesitation> Ticket d'Avion, <hesitation> odder Zùg odder egàl wàs mr brücht.

Àn de Wihnàchte sìì'mr àls euh... mìtnànder mìt de Fàmi... Fàmili. Euh mìt euh... dìs Johr sìì'mr bi èneri Nièce, do geh mr àlli, dìs ìsch àm vìerezwànzigschte zowets. Àm fìnfezwànzischte düe mr àls si z'Hüs üssruehje, dàss mr nìx speziells màche, ùn noh kùmme àls wìdder mìtnànder àn de (...). Ùn dìs Johr ìsch's bi mìr àm sechsezwànzigschte. Ah noh, wàs màche mr ? Noh asse mr mìtnànder, verzehle mìtnànder euh... spìele mìt de nöie spìeler wann e Kìnd ebbs bekùmme hàn odder zegàr d'Eltere. Ùn euh... voilà, noh ìsch (...) mìtnànder wann's Watter güet ìch gehn'mr nüss ùn gehn e bìssel gehn. Wann Schnee ìsch, ah dìs pàssìert àwer nìmm so àri. (...) güet ùn gehn ìn de Schnee. Dìs ìsch scho làng nemmi pàssìert.

Ääni vùn de scheenschte Wànderùnge, waj ìch hàb vìel scheeni ghet, ìsch àllewaj ìn Südàmerikà gewann, ìm Pérou. Ùn do sìì'mr ìm e Canyon gewan, Colca Canyon. Ùn do sìì mr hàlt gànge. Ùn do ìsch's scheen gewaan ùn hàn kondor ghet wie newe-n is gflöje sìn. Rìchti ùnméjli gewann. Ìch hàb oe gare ìn de Wiese, ìm Désert, hàw-i oe scheeni ghet schon. Ah... do kennt i aa làng redde devùn.

Le dimanche j'aime bien aller me promener, dans la forêt mais ça peut aussi être sortir avec des amis dans musée mais souvent on reste à table et on est fatigué car on atrop mangé Ça arrive...mais ce que j'aime c'est me promener, mais je le fais pas aussi souvent que je voudrais car j'ai beaucoup a faire

ìch hàb èich scho zwei... drèi... zwei mol (...) wàs i gereddt hàb ghet. Euh ìch hàb jedes mol vùn Namibi wìlle redde dann dìs ìsch e weit längscht ùn oe e scheen rìchtischi wùnderbàri Rèis gewann. àwer s'ìsch kùmplizìert ze redde ìwer.... ìn elsassisch. Mìr hàn e Auto gelehnt ghet fer drèi Wùche ùn sìnn euh vùm Süde bìs ì de Norde, ùn Vìeh gsahn, sìnn ìm Désert gewann, euh s'(...) wùnderbàri Owe ghet wie dùrrich dìs wie Sùmmer ìsch gewann ìsch nìt viel Wàsser gewann noh hàn se àls s'Owetz sìnn... ìsch s'Vìeh àn euh... Wàsserloch kùmme. Ùn ìch kànn mi hitt noch errìnnere àn denne vìerzisch Elefànt wie kùmme sìnn, èns ìnger'm àndere. Ùn d'Sùnn het sie gelèit, ìsch wùnderbàr gewann. Ùn noh euh ìn Botswana dert sìì mr ùff Schìff gewann ùn hàn noh Vìeh gsahn ùff Insel, dìs ìsch oe wùnderbàr gewann, enfin. Àwer s'ìsch e bìssel kùmplizìert fer ze redde fer mich dann ìch hàb's meh ùff frànzeesch erzählt.

"eins von minne lebschte Biecher esch ""L'élégance du hérisson"" un des esch euh Fran Frànzeesch gal nàtìrli awer euh wàrum weil wie sie scheen's G'sìchtle esch un nur awer au waie wie z'ahlmols a compétition gemàcht hàb g'hett ... un esch hàb des g'schickt bekomme g'hett so vom a Frìnden euh im a spiel un hàb gàr ni gewìsst was ver a buech das es esch un habs in .... nichts gelase kennt zu scheen esch des gewann o hàn se a Film gemàcht dàvon euhh wie a sehr guet gemàcht esch gewann"

(...) euh... steh ùff, euh... fìtter d'Kàtz, hol d'Zittùng fer d'Eltere, ùn noh màch i e bìssel Gymnastique, wann i Zitt hàb. Ùn noh nemm i e Dùsch ùn rìscht mi ùn nochhar gìbbt's petit Déjeuner, ìch sìtz gare ànne fer güeti hàlb Stùnd z'morjets ùn laas Zittùng. Ùn nochhar nàtirli rìscht i mi fer fùrt ùf d'Àrweit odder ebbs ze màche (...).

ich dad seuje jetzt langt's, dann ich hàb schunn uf d'Uhr geleuijt. ich hàb gedankt es isch numme ebs vellicht ze laase oder ebs e so wie mr mien màche. Euhm ich hàb jo nitt gewisst euh wàs-n'r uff wàs àss-n'r worte. Es isch g'fitzt, so, die, die Froje, àwer euh mr sett vellicht e bessel besser gericht sinn oder, natirli, ich kànn's jo supprimiere, wann's mr nitt gfällt àwer ich hàb nitt so ori làng ghoricht fer ze leuje ob's geht oder nitt. Entschuldigung wann se nitt so guet sinn, mini Antworte. Un euh wie gsäht, ich hàb noch onder Dings ze màche, àwer wann i widder e mol e bissel ebs meh kennt seuje oder mithalfe euh màch i s gare. un ich dad seuje, vellicht ebs laase, dàss-n'r euhm dàss-n'r kompariere kenne euh mit verschiedeni Litt, wie se redde, so wie ne de Schnàwwel gewàchse isch. Voilà, merci, ich glöb, ich will jetzt hàlte

Ja... (...) bàche düe-w-i nìt gar, dann schonsch mues mr e Sàch asse wàs mr bàcht ùn noh wùrd mr fett, hihi. Noh... àwer hitt Owe bìn i ingelàde ùn hàb àwer doch ebbs gebàche. E güeter Moelleux au Chocolat ùn hàb Crème à la Vanille gerìscht, ùn dìs gìbbt's hitt Owe fer Dessert bi mine Frìnde, wie i ingelàde bìn. Ùn dìs ìsch euh... worum (...).

hit esch sehr kàlt n'esch noch minus vier un esch's mìtdaa um viertel noch fìnnef euh hit hàmmer a kàlter Daa k'hett hit morje esch àlles wiss gewann düsse euh s'esch de ganze Daa nìt ewer euh... gràd gange hoffentlich geht's nachst woch a bissle besser

Na, wie ich scho gsäät hàb, ìch màch Yoga, dìs ìsch àme Mìttwoch Owe, àme Zischti Owe geh-w-i ìn Sport, do ìsch's meh Cardio ùn Renforcement. Ùn noh <hesitation> geh-w-i àlso gar spàzìere ùn sìeh gar Litt, ùn geh gar ùff Exposition, odder Müsée odder do ìsch Raisonnance gewann, (...) dàss mr ìn Strosbùrri sìnn odder nìt witt devùn, <hesitation> ùn noh wie noch <hesitation> (...) letscht Wùch. Voilà, (...) ùn mìtnànder erricks ànne gehn fer ebbs ze trìnke odder mìtnànder ze asse. Ìch geh gar ì de Kines àwer ìch geh nìt éfters ì de Kines ìsch fìnd (...) Zitt.

Nè ìch hàb ké spezielli weh. Ìch hàb zeh Johr làng a Capsulli ghet. Do het mr d'Àchsel Weh gemàcht, oh je. Àwer euh... s'geht àlles guet jetz (...) Yoga màch, ùn Sport, ùn euh... geh e bìssel (...) ja dàss i jede Doe e bìssel màch ùn, geht's schon.

isch kàh keh Wìtz verzähle erschtens hàwi kehn Gedàchtniss nò vergässi àlles isch hàb à Spàzehern ùn euh jò ìsch kànn à verzähle wenn'i einer hat àwer euh ouais excùsiere ìsch kànn üss kehner brìnge

J'aime toutes les sortes de fromage de chèvre j'aime quand c'est corsé en gout Le munster c'est fort aussi, mais moins fort en bouche. Mais oui, le fromage de chèvre

Esch wott jetzt gare hàlte esch weiss nìt wie's geht euhh ob m'r e ebs müess fortschìcke oder ob des sowieso schon enregistriert esch i érix àwer euh entschuldigung àwer esch müess jetztert euh hàlte s het mr plaisiert gemocht mìtzehalfe